والله يا صاحبي، الرسم بالنسبة لي هو حياة، أحس بأني أقدر أعبر عن مشاعري وأفكاري من خلال الألوان والأشكال، لو كنت رساماً عظيماً بقدر أسوي لوحات تجزب الناس وتخليهم يفكرون، أنا أحب الخيال والإبداعي إللي بالرسم، وإذا كنت رساماً مشهوراً بقدر أسافر وأتعرف على فنانين من كل أنحاء العالم، وأعرض لوحاتي في أكبر المتاحف.